Birlashgan Qirollik madaniyati boy va rang-barang bo'lib, tarixiy meros, adabiyot va san'atni o'z ichiga oladi. Shakspir kabi yozuvchilar butun dunyoga tanilgan.